اه أقول له يلا إحكي لي ش-إحكي لي وش صار؟ مم وبعد ما يفضفض أقول له لا تشيل هم كلنا نمر بأيام كذا <hesitation> ممكن قدم له نصايح، <hesitation> نتمشى مع بعض، نشوف فيلم <hesitation> أكون جنبه وأخليه ما يحس بوحدة.